ممكن نتكلم أكثر علي سفينه فضاء بسبب إني راح أجرب شي مره جديد بالنسبه لي, القلعه هي يعتبر مثل البيت او الفله بس علي كبير وش بسوي لها؟ اما أظن سفينه فضاء شئ مره جديد. فالفضول عند الانسان راح يخليه يعيش في سفينه فضاء أظن يعني